Iñaḃanifiamo, iñaḃanilośemo timi timinemeina muśeniġaɭeg óyom naxo énoo, ipiaheiñaḃanilośu: źamonaṗatiwa. Níhiewa siġarin inaaźamon. . Énoo esãtirmo, paske momuimiġaɭoesãtirmo, éḃe rúmunda kamiġaxoe tíri, ipiahe miñatiakadime níduredu, níduredu, níduredu, níduredu, íletohuy, áirobiḃi níɭiminemedus: mominiġaɭoisãtirmo, ifiamo. Míñatoɭelo muśee kunaġuna nílanidus. Híeḃo tímoo. Somila sóɭieḃaan- sóyaḃeḃaġasuohe, iñaḃanipehe níleṗ tókiġasuoġuimi, numuinineḃe maniġaxohe dobareĩto méiñaḃanileṗ kíġasuokiġi. Míñaduredu, míñaduredu beonahofotiara nileḃuhoren: mominiġaɭoidiamo, ilośumo kaɭo apiai aɭemi. Híeḃo muṗe sikamiġaexoro exoe timideḃe, íñayakiġasuokiġi íletohuy. Áñaḃaizo ni- niri, sórisinidus, níduteḃe ñaeḃeehahaŋ. Eḃe éimiedianebu, nébu, híeḃo muṗe éñaḃanedus tóo kas- kiġasuo iyami toġaxoemi, íletohuy.